أكتر شخصية تاريخية كتعجبني هي فرانز كافكا، حيت كيعجبني أسلوب الكتابة ديالو، هو واحد الأسلوب لعميق وميز، وهو كاتِب مبدع وكقدم أفكار لمعقدة على الحياة، وعلى الإنسان، وعلى الواقع بواحد الشكل لغير تقليدي.و الكتابات ديالو مشهورة بالرمزية وبالغرابة ديالها، وكانت دائماً كتحمل واحد رسائل على الوجود والحرية.